Fety d'anniversaire tonga lafatra amina zao ai, ra ôhatra oe tonga le date d'anniversairako iny ai, de mbô mahatsiaro anah daholy le olona jiaby tiako ahatsiaro anah oatra oe papa a, mama, zandry sy zoky, de namako jiaby koa tandriniako zagny mbo miarahaba anah daholy aminy andro iny na de oe tsy manome cadeaux ary zare de tsy de magnino fa koa mba oe mahatsiaro fogna oe iniany anniversaire nah e de mba efa tena oe zava-dehibe amina mitsy ra karanjany <hesitation> de tiako nefa oatra oe mbo mahazo cadeaux maro be na de zany ary ka de mihinana gateaux magnano fety be mandihindihy sy ny tariny.